أيوا ودي أسافر الفظاء الفظول يدفعني أكتشف أماكن چديده أشوف الأرض من فوق ااه فكره إني أعيش تچربه فريده مثل هاذي ما تتعوض بس أحب أنفاس فريده بين النچوم وبعيش خيالاتي و أحلامي.